पोलिस् सैरेन्तु जुन्तु तेओन् तेओन् तेओन् तेओन् तेओन् केओ भोजे <hesitation> अस्सोचिअते मोरे कोरिओब्। अस्से लिफे ओ लोगर् दोलम् मन् अस्से करोन् एबर् किओ इसिले <hesitation> मोइ एइक् हेरि यद हागोते अहा केरिन्ग्मन् हागोते मोरे लोगर् केत लोगर् अनेगे। उलै गोइ सिलु तिति अतो <hesitation> मोइ तु आहिगोलु घोरोले पिशद् किहोल् केत मन् लोगरे किकोइले हेरित् गोइसिले जोरबत् सैरेन्तु गोइसिम् जोरबत् सैरेन्तु <hesitation> पोलिसन् लोगत्। किब अनेगे हेरि उसिले धोरिसिले पोलिस इकिने तकु थले नेक्स्त् दय् मोर् लोगरे तकुलु गोइ किने तक् तप्ते हसिलु। पोलिस साम्दो उन्गरि अव सुनिसे पोलिस तेओन् तेओन् तेओन् तेओन् अनेगे मति असिले <hesitation> हेतु हि पोलिस सैरेन्तु हेतु। लोगत् मोइ कोरिओब् पोलिस सारेन्तु <hesitation> हेतु लोगत् मोइ कोरिओब्।